<hesitation> Men kiyishni yoqtiradigan kiyimlarni o'ziga xos uslubi bor albatta. Bu klassik uslub deyiladi. Har xil joyga birdek to'g'ri keladi. Ayniqsa, hozir <hesitation> ishga ham, o'qishga ham hamda to'y-bazmlarga ham <hesitation> judayam to'g'ri kelyapti. Klassik uslubdagi kiyimlar insonni tashqi ko'rinishdan o'ziga ishonchini baland qilib ko'rsatadigan kiyimlar sirasiga kiradi.